laaff Ethiopian tunen laf east Africa jirtuuu dhadho tunen dhadho inaman riffes lalafuthi inakhunen dhib yed won inin thumethu bunnn thorathii bunn thoraa Khan akama dhugeni dhagala ishia dhub aminen jarkunen ishin inamaa Lilah ummoja khabbu yaani wolkhabethe wolini jirtiii inamaa khunen inamaa khom fedhuu aminen chainen Lilah dhib yethee dhudhii Dini ishianen wolum kasjirthi kadhibin Dini kirstoati kadhibin Dini islamuatii dhub inamaa khun inamaa akas oleee bhuluuu ammo inamaa hamammu ishinen laf peaceful cholea